Nnem yah kanum ansu nyeojo because enyi ojo nameh weh gbu ngwa gwa orh zi zo tururu imeh agwa self nnem yaka badu touch ly akah izo turu imeh ma-kah nda orh aikeji maru si nhakum obaye kpashia ogu napa ji noh ku ngam- then meri ishi ojo baraka ishi ojo ka gi me like-rua gini eleruka na kpa-kpa akpaka e- na akpa kpwo mu obu watakiri obu me- eme till du ngam fu ke ma biaru bia gbor nji obu advice be yegam so odu motu ime ngam izi mati odiye turu lmeh omu boh tukpa eyi nu ba nu life kah azi bia nye ham ji ne me kiri kiri eme kiri kiri ijo owu ngwa ngwa Iwuma ngwa gea ngam kege kam nme nu oeah kwelem bebasilam oguru-igworugwu otukpa ewu obu he gbaji ochi or gbaji- ma Akah igbajila Aka ngwam idigba befote ijo mahia ejo etigba edigbaya iwulem orhameh makaga-niba gbe-otukpa eyi two ozu guru akah nwom nu otula ada-m akah nu otula nkamisila ada-m odila nye touch la oka-num oka-num mah nze by obani nye kam nbor ngwe eruru ogu ne eyi-a na-ayi ma-ntah zizo Nuru ihuere ogweru uute manu ndah orhamaji nu- na kami nyani umu- were-ah bu lo masi ogwu bah gureru beh ne live beh na ahu ibah nanya nazi otu nne maru bah obu otu eriri iweh maru bah orhameji nuh zi bah ke-nge moh muru bah till du baru